मेक्सिको। (मेल्यांचो दिस), जेवं ते लोक मेळल्या लोकांग तेंच्या सायऱ्यांग याद करतात, योह नव डिसांचो सण असता ते तुंत ती मरय अनि जोसफ असता तेंचा लागीम लयत, वडल्यापण जाव वयां इल्याल्याक ते मानयतात, योह सुधा तेंचो एक दिस जेंव्हा तेंचो झगडी जाली अनि तेंका स्वातंत्रता मेइल्ली।